A- aminay akagny ndraika misy karazana fanaka, ohatra hoe seza, hoe seza bory seza lava; de misy koa <hesitation> <hesitation> f- latabatra de misy fandriàna, de misy <hesitation> fa- fampetrahana lasiety, fitaovana fitaovana isan-karazany; de misy koa a- fampetrahana tele.